बिलकुल तुमून जू भी फिल्मा बारा म ब्वोली छो ऊ सब सही छो और जू फ़िल्म छे व भोत ज़्यादा ही बढ़िया छे येमा जू भी कहानी छे व भोत बढ़िया छे और जू भी संगीत छो उ भी बढ़िया छो और जू अभिनेता छा और अभिनेत्री छीन ऊन भी एक्टिंग बढ़िया करी।